Maemoroɨja ñanoiyae ouvoi yande tateɨ ta jaetako mbae ïroɨjaguë ɨ ïroɨjague jau vaera o jautako ai oimeko okojinata oi seva oimeko soo iroɨjague öi omboyɨta se añae akaru misi vaera yae opa mbae yayemongueta yave kuare ñai